. Siak ndide andikpep, ntak oro anam mmenyene nte nsinimde mme utim mmi ke usen ke ufen kied kied nte idu mmi edide Ndin akpa mkpo edi ke ndemede idap, nkọrn Abasi emi anaorade eyi esiere ama, nyak ubuñ mmi nsin Abasi ke ubọk. Ndaha nda ntik imua, anam ndutim mmi, nyeremmoñ mmi usem utrm, ame ndaña utin, nka utim nkekpep nwed, nnyuñ mkpep nwed usen ubọte nkpep uwemeyi. Adimiade nkaika iba nwed asuana, nyoñ ndi ufọk, nyem mmoñ nyere nnyuñ nsuk hore nnana nduọk odudu nte nwed emi mmende nkekpe nued ke usen ewen eyi isierede ami ntie nwed, naam mme ndutun oro. Ndin mkpo idus ke ebi, ini emi ndude ke ebi mesikiae nka nketie ke itie ebi nte idu onyuñ edide koro ubọk mum, ubọk nucm ito ọdọhọ ke atid ukpa Nnyin inyuñ mme nneme inam mkpo ebi ikpe edu, nnyin ikiene ikpe. Mkpo myuñ idu ke ufok Abasi, koro mmpo mkpo ita oro edi mkpo me nsie he mfep, nnyoñ uyim mi ndi enu onode min se ndiade, nkanam mkpo Abasi, nnyuñ nnam mkpo ebi, ntak oro so ini emi nnamde mkpo mme ana nsin mkpo ita oro ke mbubebe nte idu wnam utim mmi edide.